<hesitation> Izy io moa zany, ake <hesitation> amisika zao defa tena akoa gnagne efa <hesitation> andevone teknolozia zane e rehetra rehetra, nefa zasha misy fotoa mba sara avao magnano pôzy hoe miala anazy eky ndre da hanisika hoe efa sy digny asagna zany e miala anazy, fa sara zany mba magnano pôzy satria ndre eo avao koa anao zany indrindra indrindra gn'ame resaky fahasalamagne maso de za avao koa ilagna ny magnano hoe pôzy kely eky koa anao.